Dza ebɛyɛ nye dɛ ebɛpɛ wo paanoo na ɛde ato hɔ, iwie a na apɛ <hesitation> "vegatables" a ɛpɛ ntsi sɛ "cabbage" a ebɛpɛ, "carrot" a kakra a iw-iwie a ibi wɔ hɔ ɔpɛ nam ntsi motum apɛ "corn beef" yi ara na a kyirefuwa a ɔanoa a <hesitation> Ntsi itwitwa "vegetables" ne wie a, ebotwitwa ne nketse- ebedi kan mpo ahohoor ho, ede nkyen nsu ahohoor ho na etwitwa ne nketsenketse. Ntsi etwitwa wie nna etsi, asaw nam no anaa etsi nam no" corn beef" no dodow a epɛ n' ede afora. Obi wɔ hɔ ɔde "sardine" bɛka ho ibotum de afora. Obi wɔ hɔ a "beans" yi a ogu konko mu yi so obotum de aka ho ntsi oewie ne dɛm no afei obi wɔ hɔ a ɔpɛ dɛ ɔde sɛ- " salad cream" eka ho ɔno so botum na mpɛn pii no "cream" no botum aa- asa dodow etsi dodow a epɛ na ewie a ɛde esikyere kakra ɛna, <hesitation> wusa kakra a, wusa a ɔayam ma afe kakra afora ede egu "cream" no mu na enunum aaa ma afe fekɔfekɔ. Ewie a na etsi egu "vegetables" no do na aka afora na etsi dodow a epɛ ede ahyɛ paanoo no mu iwiei a ewie ayɛ wo "sandwich".